Ny kolera bleu nuit ah, <hesitation> midika alahelo ah, midika koa hoe fijaliagna, ahitako ananjy alongany matetika rehefa fahoriagna igny de maro be olona mitafy lamba karakara anzany anatiny.